تندر ما ته د طبیعت ځواک، وېرې، او د پټ قهر احساس راکوي. کله چې آسمان شخوند وهي، او شړۍ کېږي، داسې ښکاري چې طبیعت نه غواړي نور چوپ پاتې شي. زه د هغو شپو یادوم چې به تندر و، کړکۍ به رېږدېدې، او زه به له مور سره پټ شوم.